अरे हों सब ठिक ची बस कुछ पर्सनल बात ची जु मेते थोड़ा सा परेशान कनि अर कभी-कभी ता मेते लगदु ची कि मैं अफु ते भी समझे नि सकडू।